ades shanni khunen lawon ghabetheni khuff khabeni lawon shida yoyote hinkhaabenu adhes akhanathii inamanen dhiib yed fedhaa adhes akhana khaan dhub adhes khun adhes gamachuathi buyoo Malsun baaa bathee boken gaf adhes afuri baa robbe adhes khun dhub adhes dhib yed inamanen jelathu adhes akhanathi sunnif akhan fedheni dhub adhes khan won dhiaf hinfedhenuu wom thanaf akan fedheni adhes khun adhes kheriathi adhes bokeathi